<hesitation> כ'האב נישט אסאך נאנטע חברטעס. כ'האב איין נאנטע חברטע וואס זי איז זעקס און דרייסיג און נאכדעם האב איך נאך א נאנטע חברטע וואס זי איז איין און צוואנציג, כ'האב א חברטע וואס זי איז ניינצן און נאך אפאר וואס זענען ניינצן וואס אב- איך בין גוט מיט זיי.